मेहरबानी से मोके याद आथे एक कहावत। खुदा मेहरबान तो बंदर पहलवान। हर कोई ला एक दूसर पर मेहरबानी करना। चाही ताकि समाज बेहतर बनहि।